Xonani tozalashda eng avval ortiqchi axlatlardan qutilish kerak, keyin esa jihozlarni oʻz joyiga qo'yish va keyin chanyutgich yordamida barcha yerni tozalab chiqish va eng oxirida esa xonadagi barcha changlarni tozalash tavsiya qilinadi.